La Malezia al e ün pais ën l'Azia, ma l'ai mai stüdià la cültüra dë la Malezia cuindi sai pa coza di, cunosu pa le carateristiche dë cust pais e gnanca le tradisiun d'la pupulasiun u coza a ie ën cust pais